أني أحب أتكلم عن السفر واكتشاف أماكن جديدة، كل مرة أشارك تجاربي أحس بالسعادة والحماس، كمان أحب أتحدث عن الطعام خصوصاً الأكلات الشعبية والطبخات الجديدة، أحب الأحاديث عن الذكريات والطفولة والأحلام الحلوة اللي عشناها نحنا والأطفال كمان أحب الحديث عن الأدب والروايات.